Lafa tonga ny ataata ny panthecoty ndra ny kristiany ndra ny musuman mivory anatany raiky aby ataontsika hoe, mivory amin'ny izao espace vet zao reo mba afahandreo manakaaza ny andro vaovao ny rivotsy vaovao ony fiegnam-baovao da misy anizay koa aa kiaao maro isankarzany atao amin'ny sisisn'ny NIL igny.